Mi heɓai tayre bireedi mi yowa tumatir, latase ko lutti fu. Mi wujai mustard, mayonnaise nden mi ommbira e tayre biredi ɗiɗaɓre.mki hautai mi hamƴa ɗun nden bo mi wata laɓi mi taƴa mi nyaama sandwitch am